<hesitation> Fomba ampirisihantsika <hesitation> ny zaza hanao sport bebe kokoa zao: ampidiry agnaty club de sport i aloha zay tena fomba mahomby aloha, de ib- na koa izy le namany regny koa zany, ezahy le zaza mitsy koa ro andesinao enao ray aman-dreny mandainday azy mandeha manao sport na magnentignenty karazany sport regny mba influencé i, zay.